هل من المهم متابعة الأخبار دائمًا؟ ما مميزات ذلك وعيوبه؟ متابعة الأخبار مهمة عشان تبقى على اطلاع بالأحداث حولك، لكن في نفس الوقت لازم نكون حذرين من مميزات متابعة الأخبار إنك تعرف كل شيء جديد، سواء كان في مجالك أو في العالم، وتكون جاهز للتغييرات لكن من عيوبها إنها ممكن تكون مزعجة أو ترفع مستوى التوتر